Mappekko akkegunanna saklar lampuwe ero saklar lampuwe weddingngi napasisambungngi atau napettui aliranna listrik e weddingngi aga nakendalikan arusna listrik e lao ri kipas angingnge sibawa televisi e ero saklar lampuwe gunana aga baraq napakanjaki arusna listrik e lao ri televisittaq sibawa kulkastaq baraq deqna talliweq tama listrik lao ri bolataq